Be yidi zane, be nonde boddum. Himbe lesdi mai do wada zane kujeji duddm ngam kanjum on be buri wawugo. Bedo zana dabbaji maudi be petel -petel ko dabbaji ladde. Be zana himbe be ledde ngam be voina nonde lesdi mabbe.